Zonja edhe zotërinj, po kalojmë një zonë me turbulenca për shkak të motit të keq, por nuk ka arsye për shqetësim. Avioni është projektuar për me përballue këto kushte edhe ekipi ynë është trajnuar për me garantu sigurinë tuaj. Ju lutemi qëndroni ulur me rripat e sigurimit të lidhura.